Odamlarni genetik modifikatsiya qilish axloqiy masalalarga sabab bo‘ladi, chunki bu insoniyat kelajagini va tabiiy tanlovni o‘zgartirishi mumkin. Bu texnologiya salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, lekin ba'zi hollarda genetik kasalliklarni davolash uchun foydali bo‘lishi mumkin.